ما ادري ايش واصل الكون. لكن اشوفه مثل لوحة فنية. كل عنصر فيها مهم. اذا نقص شيء ما راح ما راح تكون نفس الجمال. ما نقدر نحدد اصل الكون لكن ممكن نتأمل بجماله عشان نفهم شوي بسيطة يعني نفهم شوي من الية عمل الكون